عادةً أشتغل حوالي أربعين خمسة وأربعين ساعة في الأسبوع، بالنسبة للإجازات أخد حوالي أربع خمس إجازات في السنة، وأتوقع دة المعدل كافي بالنسبة لي، وما أريد أزيد.